India omgi tuu maa, kiä Hiinalt tuu kõgõ rohkõmbide inemiisi tiitli hindä kätte võtt'. Ma ei tiiäki, kas tuu om nüüd hää vai halv asi, kuigi tegelikult ma olõ kimmäs, et tuu om halv.